Starting a day ka wukatsukayu nerisaba <hesitation> wabiri saba <hesitation> iwakolha enanga iwakolhe physical excercises <hesitation> neryu iwanaba kale neru iwatsukakyo iwatsuka ekyiro kyawu kyawuthya